oyi minian a wa'a apa wabe se wabe buwa se <hesitation> oma mi poro'o poro'o dɛn oma we poro'o dɛn a o fanni cuwaɲu abe wɛwa ama se nisinmi a binna han do'uwa beɲu a ɲan min hu'in za hu'in hu'in nɛ to a li han do'oa nɛ ma ɲusinna to o ju sa'i fara